Ohatra izy ake zah te hagnagno tsakotsako amin'ny arak- miaraka amy voanio, i mila tsakotsako, mila siramamy aveke aminjegny ah le voanio io tsy maintsy atao agnatigny aveke amizay tsy maintsy asiagna sira hely aveo amizay tsy maintsy mila ragno, <laughs> aveo amizay siramamy.